De boky fianara koa zany agnatin'igny ao fa nampidirin'olo taloha teo aby zany raha tokony ho ianaranao de ao iha afaky mijery azy, afaky mijery lesona iha, misy fampiasana koa moa zany ao de afaky tonga de ampiharinao ao raha nijerenao tambony teo igny.